<noise> toh – toh Habirji haŋfani niga hinkinfu habunda niga tarai habu habunda zama dasinoya wadin ay burra batam se hinsai katai burra sai matakaŋ burra gaba, abirji hinfaniwo aga bagumo zama baykulu no gaba inga ma duwa, dinsinda maŋchi talino dinkwaika burfo he dinkwai he burfoga, zama indunya i’fono i’gaba da gwarai bori af burkulu mata afoga ingano e’dunyi faŋdowo i’gaba. Burra ga kwaika he amma dai burkulu gaba ir’kwai minno ni hari haŋkaŋ burfo gaka chaichi niga, zama burfoyaŋ diga chaichi i’ga ingano ama asai mano i’ga futu, amma dai habirjiwo din baikulu gaba agayiyaŋ dasi nisai nisima kani gwammo matakulu kaŋ burra gatai niga niga duwa. Ba baŋbaŋno nisai niga habunda niga habunda waŋkaŋ haŋkaŋ gonisai kulu niga habunda, maŋchi dole no kadday nichaichi kaddin dai habu, bachin i’ya ni noromai dai e’ya ni kaniyo ma ni kaniyo mai, haŋkaŋ go nisai ingano niga gwaida nimasi zay nimasi kwam nimasi haifomo, machaichi haŋkaŋ niga haŋkaŋ ma nwaray ir’kwai minno nibon wanai kaŋ maŋchi burfo wanai kaŋ maŋchi burfo hinfani wanai. Ma hawdaŋ kadu niwanai haŋkaŋ haŋkaŋ niga tai kannigadu kaŋ ganaŋ nima du niwanai kulu nima du, amma dai nimasi zay nimasi kwam, kuma nimasi hari wani gana zama burfoyaŋ agano i’gadu noru aybindai aysi gafata.